Yänh äj yomo'i jyupa 'yeskopa ja'ku pyejtu tyäk, 'yaceatzäkpa tyäk, pyetpa mäjatäk, pyetpa cocina, pyetpa sala, hay vece pyetpa patiu, jaku tyu'mu putzi por que hay ves ka'ntatä mpetpa tu'mpapä putzi y mesyku kejpa calle, myesku kejpa je täk ja kumputzipä, jikotatäjtzye oj maspa je escopa para ku, para ja'ku ijtu limpyu titya'p äjtyä ntäjkojmä.